பற்பசை பற்களின் ஆரோக்கியத்தை பராமரிக்கவும். பிளேக் மற்றும் உணவு குப்பைகளை அகற்றவும். சுவாசத்தை புத்துணர்ச்சியூட்டவும் மற்றும் மிக முக்கியமாக. பல் பற்சிப்பியை வலுப்படுத்தும் ஃவுளூரைடைச். சேர்ப்பதன் மூலம் பல் சிதைவைத் தடுக்க உதவுகிறது. இது தினசரி வாய்வழி சுகாதார வழக்கத்தின் ஒரு. பகுதியாக பல் துலக்குடன் பயன்படுத்தப்படுகிறது.